സ്രി ലന്ക'സ് സ്മല്ലേസ്ത് ബുദ്ധിസ്ത് ഇസ് അ തമില്-ഹിന്ദു, പുരൈദു-മല്ല ഗ്രോഉപ്। ഇന് സിന്ഹല അന്ദ് തമില്, പുരൈദു ഇസ് അ പോപുലര് ഓഫ്ഫിചിഅല് ലന്ഗുഅഗേ। ഇന് ഏന്ഗ്ലിശ്, ഇത്'സ് അ ബിത് മോരേ ചോമ്മോന്। ഥേ പുരൈദു-മല്ല രേലിഗിഓന് ഇസ് ഭുദ്ധിസ്മ് അന്ദ് ഹിന്ദുഇസ്മ്। ഥേരേ അരേ അ ഫേവ് പരഥ ഹിന്ദു തേമ്പ്ലേസ്। ഇസ്ലമ് ഇസ് ഇന് ഛ്ഹ്രിസ്തിഅനിത്യ്। ഥേരേ അരേ ഫമോഉസ് ഥിന് പിനപ്പ്ലേ, ഹോപ്പേര്സ്, സ്ത്രിന്ഗ് ഹോപ്പേര്സ്, കോഥു രോതി, പോലേ സമ്ബോല്, ലുമ്പ് രിചേ, സ്രി ലന്കന് തേഅ। സ്രി ലന്കന് ഇസ് നോത് ഇന് മന്യ് പ്ലചേസ്। ഇന് സിന്ഹല, ഥേരേ ഇസ് തമില് നേവ് യേഅര്, ദീപവലി, ഥൈ പോന്ഗല്, ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ്, രമധന്, വേസക് ഭുദ്ധിസ്ത് ഫേസ്തിവല്। ഥേരേ അരേ മന്യ് പോപുലര് പ്ലചേസ് ലികേ സിഗിരിയ, അനുരധപുര, ഗൌല് ഫോര്ത്, ദമ്ബുല്ല ചവേ തേമ്പ്ലേ। ഛ്രിച്കേത് ഇസ് വേര്യ് പോപുലര് ഇന് സ്രി ലന്ക। ഥേരേ അരേ മന്യ് തേഅ പ്ലന്തതിഓന്സ്, വില്ദ്ലിഫേ സഫരി, അന്ദ് അ ഫേവ് ശോകുധ ബേഅഛേസ്।